Ti'i a'ax dun nyë mëdakatyë yë uk jue a'ax yë este, taba'am a'ax yë i'ityë kap a'ax yë, jaya'ay a'ax dun ya'ojtujpyë yabëjtujë a yë chid jue a'ax yë t'suk mat'spë este, në ko'oa'ax yë wi'iditanyë jue a'ax yë jyatkëy ji'im a'ax yë nyëk- nyëkxë ma je'e t'sëbyujën jadun a'ax dun wi'idityë jadunt's a'ax je nyëwop petyë a yë uk kap yë jyadunë oymyajë nyax wi'idityë nyax pëkëwanyë yë a'ax padyë a'ax dun kap a'ax yë tyukudujtë.